Conos mochachus del mi puebru quandu estava de moçu, p'aquellus tiempus tolos mochachus querían de tenel una amoto dessas, p'assín poel lleval-si alas mochachas paí i sel los reyis del puebru, enque entavía m'arrecuerdu dun probi zagal que con dezisseis añinus tuvu un chocazu i espenó tan nuevinu.